Malan ni malan ni sim taim geit lili ken geit nga lekiran va se geit tok peles e geit kese geit ngas te di kap nge lanim nge geit ngan mi tok pisin, so ita ngas lakiran va e geit mi tokpeles a mo sivunan bu mai di ta si me virei no ngan ko tok peles, a e evoi tete paul. akapate geit te paul o rouvariu te. are i mo mi puk nama u lalro pengan va ma vangase no va ita kap vodon rivia puk sia mi tok peles va bu mai di ta si me ngings no siko inamon. Are i te ma i ta kap vi ngan bu mai i malan e go i sisor go tete ka bot tete me tsar, go tete unda go tete vi nge di a go tete saun. a e gai gei geilalaro namai na me rakpe ka bor evoi engo i sisor a go te rovi e go bu labit vevin, sivunan go kaplak iran mi deng aria ma go kap lakiran na dengari bu mai di ta me bait se go. Tavaker are ia mi puk stori a u laro kliarim ngan de geit va ngas lakiran va vasa mi kapinots a ko bait ven, vasa mi kapinots a ko lus vain. so bu vinvindon amo se geit kakauk va vain ni. Sunan evoi mi mai o madar tete mo ko age ate leong va i tate sa i ta ngas vodomia va.

Ita vododome e kinau ma e tamau va dur dur nga por kinse voi. A ini ite lakiran mi tok peles. Tovaker ne mi puk stori na vakalia go mo e go bu mene, bu mai kokou i aron ne mi kamber. Sa are i te are i te puk stori.